Karazan̈a legioma tsy hita matetiky zen̈y an̈atin̈y taon̈o araiky? Ery shoflera e, lesho koa, avô ery korgety, ry shoioshoioty, tômaty koa karà zen̈y. Kôa fa tsy leran̈any zen̈y izy lafo.